जैविक और गैर जैविक में ऐसा होता है। जो तो जैविक होता है वो हम जब सब्जियाँ लगाते हैं तो हम उसपर पशुओं का गोबर फेंकते हैं। पर जो गैर जैविक होता है उसमें यूरिया जैसी खाद फेंकते हैं तो वो गैर जैविक होता है।